ଫେଵାରୀ ମାସା ଵିଶଯ ରେ ଭାପନ୍ତୂ କୋନା ଆପନାଂ କା ମନର ଯାସେ। ଫେଵାରୀ କହିଲେ ମୁରା ମନେ ବେଲେଂ କାହିଂ ଗେ। ଭଲା ପାଈବା ଉସ୍ସବଵ ଏଵଂ କମ ସମଯ ଔର ମାସା ମନେ ପଡେ। ଚାରୀ ବର୍ସ ରେ ଥରେ ଅଧି ବର୍ସ ହୁଏ।